Latihan ho bis abantu au nanong aon a kae. Latihan push up latihan ho tao na fanan no liman a berotot. Latihan so'u belak ela ao pan a natea boema haris pwrhatikan nana'a nininun a.